Mbaetɨi aja agua tembiu peguara supermercado rupi, se agua seyeɨpe tembiu oyeapogue, mercado rupi, jare mbaetɨ jaeta mbovɨ ye rako aja ambaeguava